اني جنت قبل جنت اقره كل شهرين كتاب بس هاي صارلي سنتين بالسنة كوه داقرالي كتاب بس جنت اصغر يعني جنت هواية اقره تقريبا يطلع ستين سبعين كتاب قارية طول حياتي